No kassiq, nuuq hiilvaq tassakõisi, nii et kuuldaq ka ei olõq. Lääväq mano ja sis nühkväq hinnäst jalgo vasta. Ja sis <hesitation> kõndvaq jaloh ja iih ja takah kõikaig.